مو مشكلة يا حبيبي إنك تحب السكر ،بس المهم إنك تقدر توازن، وتخلي أكلك صحي أكتر يعني أول شي أبشوف إنك تحاول تقلل السكر شوي شوي بدل ما تقطع بالكامل مرة واحدة و <hesitation> لأن هذا الشيء صعب عليك -ال-الالتزام ،وممكن تستبدل الحلويات الغنية بالسكر بالفواكه الطازجة ترى هي أفضل -بي- بكثير.